Mi ummilawo daga kuugal, mi wartilawa, mi looto, mi ñaama kirtaari am, nden mboo mi ɗaanilawa. To mi ɗaanilawake ɗoo boo, mi heɓay mi ɗaanoo ɗutki, mi hoyɗa, mi nana belɗum, nden mboo mi finilawa, mi ñaama mbottaari, mi taska, mi dilla kuugal.